Mandeha tômôbila manokana no mahafinaritra ahy satria am'zay aho mba tsy voahelingelina no mba hitako kokoa no tokony hi-gérer-ko an'le làlana eny an-dàlana raha za irery no mandeha ao anatin'lay izy, zany hoe mety afaka mitsoaka embouteillage aho raha misy embouteillage, afaka mijanona aho raha te hijanona.